<hesitation> koosire kwamba usingii yani labda niche chananii. Cheee nikumbuka zaidi, aisee ratii imamba rijaa hara mkonwi, <noise> ni mamba ranisumbulaa, karibia miaka ivere, rimamba sinaa aise yani vanisea kwamba uluriwe sijui chee. Nonaa kwa mwanga sijui chee yani, kipindi nakumbuka jaa na kintu cha mika ikumi jii au kumi na moja, ni kintu chanitokea mukonijosire mbenyu kuunula vii jitwala ka jire nguri jejii yaa najo. Sinaweza tuku yani, jaa nikare musinga alafu mkono jovimbaa, yani kira kintu konaa kumbukire, ne- kwakao nijaa, kojafikire muda kwamba yolumwa. Sinategemea kwamba <hesitation> walandri tuku yani kwanza nowaza! Hasa sibora nikupe vii, kuliko teseka jiri namateso nopata hayaa, <hesitation> ni kintu chee hiki! Faa nomulomba mulungu oyee anisaidire ni kintu chee hiki hamu noteseka sana kunireta sinoteseka. Rimamba isikotee madu rafikiraa rolumaa, faa use ni muntu utwire msumari de nogonga hao ilundwi. Afu comenyire jiii funu fumaa mwanzo mwisho siukiraa tuku yani konaa ukira sakani ninokiteka. Ko- konaaja jakura muntu kusaa achunge, kumera kutulie, <hesitation> kotee musi aye! Ni kondotijaa kula nanii komanyire lusangi, na masii ujaa, anisea iri mambo hulandi. Ila kwatee kintu choo saa ufanye, kwatee muda huu- na- huu- na- huu- na- huu, kamsenje ndrupata, akansia nisasaa hela yako hata mia. ila cheosaka, kuwa huri, deujee hahaa deusee nahurire siufaa nikukorere maa- udire hola, ukansilima misiri kintu che chananilia. Mpaka irimamba yaani irija rikunjere rasua mpaka rikikunja, amusea moda nijole nopata, akansia huu moda pata viuri hapaa wazo hamuna. Kwahiyo haha, domaa kaa nani, karete chee, sijui nanii kwatee muti angwira haa kipindi hiko haa mpaka ure muti narimire na rachwe. Maanikaureta ure muti, nanikavika lara na kareta ire mioda maa tukachulechule ma- tukachulechule maa tukavika, ujue ura ura moda ukavikirwe, na novaa ure moda mpaka nikazima kwanza nikatulia, daah! Nikaanza fikiria kweri afaa kweri <hesitation> nakatulia! Nofikasaa kumi na mbili ninjole ukishana katosea haya maumivu weno ukishana, inonaa movolusika jii moshana kwanza ni keroa maa ukanihera. Utanisea wewe hajera muda flani, na utishana urisati, naukaturia hara, saamoja iraa, kovasee aisee maumivu yakare humba, ko ndri kwanza nikalale. Nakaluka wakala, kulala inivo mukano nao- ni- ni- kitandi ukaninginia nasii au nu maumivu yasina. katoo tonya yare maji jii, no maumivu yasina kotulia kuhire fasee muzima. Ila kuunuire vii ni ikosa <noise> <hesitation> kikalaa, nikala kama wiki, denikasha na haa kono jouswirire, sikomaa kuja jole kamwea <hesitation> isiko, isiko kwatee nafuu kidudi, <hesitation> akanisea nojio umuda novaa uri. Aisee! Mweri imudu kira into nasumbua nachoo mwaka karibia mwaka na kintu lakini, nikala wiki kari niwiki ivere, kilonda manka vacha huri yani ire noistoria sikarimiriye maisha yani. Yaani nokontu chenkumbuka na konaa ufikirie, konaa muntu anuriye historia ya kwamba nijole, <hesitation> mawazo sana ire siku kwamba ni jiija nateseka jii. <hesitation> Ira maumivu naijaa hatari yani mpaka isiko, nomaunivu yongwazaa vii eri.